Manahaky anizao moa ñ ñy kolotsain'olo an'israely añe: -Aminy ñy fivavaha noho ñy lovam-pinoa niazon-drozy aminy ñy razan-droze, rozy la mino any ndranañahary ivavahan-drozy io tokoa <shushes> ;aminy ñy fomba fivolaña noho ñy hay soratsy <shushes> ,anañan-drozy io ,nilovan-drozy aminy ñy razam-ben-drozy ;manahaky anizay ,ñy moziky noho ñy raha kanto vokarin-drozy ao ,fa lion-drozy io ,bakaminy ñy razan-drozy tsy ialia amin-drozy.